عايزه أقضي ليلة واحدة على قمة جبل ، لإن أنا نفسي إن أنا أتسلق جبل ، مجربتش والموضوع ده <hesitation> يعني بيدور في بالي ونفسي إن أنا أعمله ، بس وفكرة القلعة عتيقة ممكن برضه أعملها عادي ، معرفش ، عموما <hesitation> أفضل طبعا قمة الجبل يعني